بشوف أن الحياة بتصير صعبة على الأشخاص كل ما كبروا في السن لأن الأطفال ما بيقدروا يفهموا شو اللي قاعد يصير حواليهم وشلون حياتهم بتتغير بس كل ما بتكبر بالعمر بيصير تفهم الحياة وايد اكثر وبتفهم شنو قاعد يصير حواليك.